Ja in, chavayo chí kobo nu´uyo ñava´ayo ku costumbre yo jena´ayo na mí ko niñuyo, koto ka kaveyo koto plastíyo yua kayó yo koto ruó te choleyó tee yeyo na cosa kuní chutuyo chr kolo yo te yeyo ya yajiyo, yají tei, ja kaká´a yají costa jin yua ku jají ja jíio ntucha.